Õõ muhaŋu- muhaŋuġaɭo ainiamooġo bareźon áhaŋukaɭelo nimbeiniamooġoaźomi. Ni moimiġaɭo kamiġaelale ni- niġaemaŋeno, kumiġamaŋeno hanibaningeamooġo axameźon, áñaḃanizoġupi nuġulemediamuźomi, añalalaa ni- nimuini mími adiami buduñ númueġure níźaeġobuhu níxaremimi nízaiġobuhu búkiġiġulemiġadiamuźomi.